Unë menoj që modifikimi gjenetik i njerzve, i njerëzimit, nuk osht edhe qaq etik. Osht diçka qe tu os- osht tu u popullarizu <hesitation> ka mundsi nashta shumë pozitive n’ndihmën e njerzve me <hesitation> smundje, me defekte t’ndryshme gjenetike po jo diçka që duhet mu bo për qefi. Nuk osht etike hiq.